قبل ما نسافر نتعرف على بعض الأصدقاء من الانترنيت للدول اللي غنمشي ليها كي نتفق معاهم باش يستقبلني في المطا. وملي نوصل كنمشيو لشي قهيوة نشربو قهوة ونتعرف على بعضياتنا كثر ومن بعد نمشيو المأثر التاريخيه اللي معروفه فهاذ الدوله ويعرفونا على الثقافه ديالهم وعلى الماكلة ديالهم ويعرفوني اكثر على العائلات ديالهم